Sushi, sushi sunii ak midaasen gara gar wora, midanii midan sukarian wolkasdareni iyo sood dikeyoonen wotdareni iyoo won dibi won ak foonifa, suunen itdareni akas midaasenie foonif iyoo won ak kola kanyaatenfa, vegetable dibi itdareni akasiin midaasenie ishi gar wora